السلام عليكم، أ فين غابر أ صحبي، وصافي نتلقاو عند خاي احمد نضربو أحسن طاجين تما، صافي نتلقاو تما شي ربع ساعة نكون تما.